एह हफ्तौ ताङेस फ्रांस बेयोमा घूम्नु छ्यिकु पहले ताः हुणड़क्चु हिसाबस हैलस मौसम तु होदो खिकी हुणु हिसाबस आङ सुठीकेसोव गैसो पैक लेंटोक। जेसे शोलो सोंग बेयोमा घ हल्की टी-शर्ट्स, शॉर्ट्स या फिर हल्का कार्डिगेन देसकें फाइयोटोक। गूणो शोंग बेयोमा स्वेटर फियोटोक, थर्मल वेयर फियोटोक ऐ जेक्केट चुगो देसके, थेपियों देसके फियोटोक। हुणु अलावा घ आङ खुडू ताङेस टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, फेस वॉश, हेयर क्रीम, हैयर हैयर। कांगी देसके हजेसेकें चीजो फियोटोक ताकि हुंडवा आङ चागो परेशानी माँ हाचिम ज्ञाच। ऐ साण्डा बुखार बडेन हुणुवा हुणु हिसाबस साण्डा शेलौव ल्याई फियोटोक। ऐ छ्यिकु जरूरी चीज आङ कागली ओबोल फियोटोक। पासपोर्ट, वीजा, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग हजेसे के देसके चीजो घ ओबोल खिकी ओबोल पैक लाना लाना फियोटोक। ताकि आङ एयरपोर्टो, इमिग्रेशनो चागो दिक्कतू सामना लानो माँ पडे।